Gɨnakɨn achi sən gɨnakɨn ndagu sən kobon ndagu hɨchi ka hɨchi ka kaa mɨndən ka mahuɗa sɨkən kullum ngga kobon kobon hɨchi ka ka'a mɨndən ka mahuɗa sɨkən səgi monin kobon hɨchi ka kaa mɨndən ka mahuɗa sɨkən gɨnakin ka kaa mɨndən ka mahuɗa sɨkən hɨm nahan ahim maɗə achi dɨ bwandɨvə hiɗə gaa komu tɨya gi gɨna kungu nəə ka rɨgwa mbo'e ka rɨgwa tsapə gi him nahan ka tagɨch ka mahuɗa sɨkən nda gam mbagɨya maɗkɨn hɨya dzɨ va miye hɨya dzɨ valle ɓarin ahim dzɨ valle ɓarin nə bo sai kina fa mahuɗa sɨkən through sətə <hesitation> ndagam sətətəə nggɨre hɨya vallitikin fagɨkin mahuɗa sɨkən ngga so koboni hɨchi ka kaaa mɨndən ka mahuɗa sɨkən mannə bo kamu nə'ə ələ gaməma duniya him nahan kaa faməm <hesitation> mahuɗa sɨkə a sɨkə ɓwandɨyəgɨməm nda tsu shikɨməm hɨməm afa tsapəchi shikɨməm mannə kam tasə kobo ndagu yayam gaa ɗɨra'a sə kɨbwa'a shinyui tasə kobo ndagu yayam garaa hoɗən yayam gaa raa ha ban ga'a yayam ga'a raa haha dɨməga'a ko ya dzɨ aha nzəgunə amma achi sən kobon ndagu kataɨ gɨchi ka mahuɗa sɨkən kɨl sə əli əli tamɨn ko ujigu nə ko ko a sɨkə a sɨkə sənəchi <hesitation> əlita mɨndən mbagɨya dzɨkin hɨya valle mɨndən ahim vallitin bo him kaatɨn ka mahuɗa sɨkən Hɨchi ka kaa mahuɗa sɨkən gɨnakɨn gɨnakɨn sam hɨchi ka kaa mɨndən ka mahuɗa sɨkən nda gam achi tasə gɨnachi ndagu tirə mahuɗa sɨkə dingigi ɓwandɨvə gu mettekin yam ganə hɨn ma hɨna gana mɨndən sən yamga ganagana kɨrəgi kullum ma nzaa ka nggəmə shi ka maya banda ka maya vɨdikɨməm nəə nəgən achi tasə ndagu tɨmɨndə nahau tuku nda sə tuku mɨndə maa kowa tɨchi nahau tuk mɨndə amma achi sən nda gu mbagɨya gəkin hɨya gana mɨ ndən taɗa wai hɨya gə ka kaa a nahau mɨndə aa hinə'ə sən ndagu ko nɗɨ ɗangən sə aa kaa vuchi mahuɗa sɨkən hima hika ganamɨndən sən hi ma hika kɨrə ndɨɗa mɨndən kaha tsappən hima hika gana mɨndən sə tsappəri mbagɨya gana wigunə mbagɨya gana <hesitation> masəninyu mbagɨya ɓariye nji kɨdəh nda hi dɨggba a sɨkə sənəkunə nəə njiunə dɨggba mbagɨya ganə ganə kɨnkin ndəwoginyu mbagɨya dɨggba hɨchi ka kɨryau mahuɗa sɨkən ndamu ndama aki huɗaa asɨkə ɓwandɨurgu avalle ɓurin so kobon gɨnakɨn nəə nahangaa hɨchi ka kɨrya mɨndən mahuɗa sɨkən.